Ndino otandi tameke nomashangelo nenge oohapu dhili aa- membo eyapuki nenge oka chorus haka imbwa kutya eidhidhimiko ndyoka muna kaleni nalyo oshoka otali kemu petha ondjambi onene. Ano osha yela nale pamashangelo. itandi dhimbulukwa kutya odhili mulye. noohapu dhinipo. kakele oka chorus ngaa twa kala hatu ka imbi kutya eidhidhimiko ndyoka muna kaleni nalyo oshoka otali kemu petha ondjambi onene. Shono tashiti kutya mukehe shimwe to longo nethimbo. to longo wiitegelela. inoo uluma. osha yela kutya oshizemo nenge ondjambi otayi kala yeetitha oonkondo. otayi ka kala weyi pandula shashi o- oshinima weshi longa nethimbo. Ohashi ku pe wo nethimbo lyoku dhiladhiladhila noku dhiladhulula kutya mpano onda ningapo ngeyi osho ngaa kwali shina okukala? Nandi shunepo ishewe. O- onkene kungame eidhidhmiko o- oshinima shina oku kala shili mukehe gumwe shaashi otashi ku keelele wukiiyadhe itoo ningi iinima meendelelo ngweye wu ka kale inooyi longa nawa wu ka lunge oontaku dhomeya dho hadhi popiwa wuka ipe ombedhi. Osha fa ashike to teleke. ngele owa teleke Oshithima nomeya inaaga fuluka nawa otashi ningi omatepi. Shaashi kuna ethimbo lyoku tegelela opo wu tegelele omeya sigo taga fuluka sigo opondondo nenge oponkatumpoka wuna oku tulamo uusila. Ano neidhidhimiko mokwaadha omalakano getu monkalamwenyo oga fa naana omukalo ngoka goku teleka. shaashi ngele oshinima weshi teleke inaashi thika shaashi kuna ethimbo oweendelela. nena ino tegelela wu ka lye iikuya iiwanawa. omatepi. nenge otoli iinima ya nika oombinzi shaashi kuna ombepo yoku itegelela. Eidhidhimiko ngaashi shaa popiwa mombiimbeli kaleni nalyo. ohali pe nenge ohali gandja ondjambi onene nombwaanawa